वनता इंसानो अप्रु-अप्रु नेचर वोंदु, मेते भाई कॉमेडी मूवी बोत अछि लगनी किलेकी वेमा हैसांडो वोंदु अर मेते ता हसंड अर लोगूते हसोंड़ भी ची अर मेते खुद देखण भी इनि लगन की सब लोग हसंड लगया।